Fomba ataoko ignanana vaomaina maromaro kôkôa amin'ny sakafo hohagniko a de ôhatra zao za agnatin'ny <hesitation> herignandro de in-droa mihignana vaomaigna ôhatra hoe mihignana saramaso zany a de ambadiky maraigna za mihignana s- <hesitation> za <hesitation> raha môra masaka de ôhatra kô zah magnano mofo <hesitation> vita aminà mora masaka regny de fa mihignana voamaigna zagny na sy agnano ro saramaso aza agnaty herinandro de efa mihignana vaomaigna foagna za amizany.